موسيقاي المفضلة هي الموسيقى العربية، خصوصًا الأغاني القديمة. نحب صوت أم كلثوم وفيروز، لأنهم يعبروا عن مشاعر عميقة. زادة، نحب الموسيقى الشعبية التونسية، لأنها تعكس ثقافتنا وتاريخنا. الموسيقى تجعلني نشعر بالراحة وتخلي الأوقات أحلى.